Injé umunéjool béloob simano san jibay mé sanja jiŋamé jisiil. Babay émano éwagéén yara bujaal sén érasihon; érasihon yo émano élunlumay. Ēwagéén émano yololi éjoolee yanja jinaaf mé bujaal